Na vidii na kao dia hó chika, chikama, dichí ho o on. ti tivako kuan, tivako kua, ho o on. tangu ho o on. nró'o, oti kachón, ho tikayá, dichí tón ho o on. hó ikí, hó <hesitation> ho o tá limá.